La gastronomía de Singapur pos ave, es un país nuevu qu'enantis era malayu assinque mu destintu no devi de sel. Quiciás que tenga una poca más infrugencia de China por tolos chinus que se huerun pallí i en huendu un país más entremacional pos averán más infrugencias qu'ena gastronomía malaya. Izin que hazin chili de cangreju, i essu si valía la pena de preválu porque a mi tolo que ravia pos me chifla!